فما رائد فضاء ، هكا معناها في الرحلة نتاعو وكل شي ، ويكتشف في الكواكب وفي النجوم وكل شي ، فجأة يشوف في نجمة تلمع بطريقة مش عادية ، بدى يتبع فيها بالمجهر نتاعو ويشوف ويكبر هاك ويصغرها ويتبع فيها ، وقعد يسأل فيها معناها يشوف شنيا هذايا ويتساءل ويبحث وكل شي ، في لخر بالكل ظهرت هذيكا نجمة معناها نجمة سحرية وهي الملكة نتاع النجوم الكل غاديكا وبدات ترشد فيه لبرشا أبحاث عاوناتو فيهم.